واش مجربتيشي تشوف الوظائف لي كتكون أونلاين، تقدر تخدم من الدار ديالك، كاين أماكن كثيرة فين تقدر تقلب عليها، وفي نفس الوقت حاول تطور من المهارات ديالك الجديدة خاصة هدشي ديال الإي آي ونقدر نرشحلك الموقع ديال لينكدن وهو موقع مهم وفيه مجموعة ديال الوظائف.